Honesto yaiko vaera ipueretei eri jata ko yavai opaete ara rupi yaiko vaera jukurei uajaete yavai oime amogüe yaporombuete vandie yandemiari jupirupi ikavigüe rupi mbaeti reve yandeapu yandemiari erei oime vi amopevese irundie tata yavai yayapo jokua jupireva.